Ny fiarabe mpamono afo reny zany da tena manampy amin'ny fisoroha sy fanavota amin'ny loza sy ny afo. Fitaova tsy maintsy ialin'ny fanjaka anakiraiky io satria fitaova miaro sady manampy ny ponina.